ma siberia he anu loa no laila pono e hoʻomākaukau pono me nā lole mehana a me nā mea pale kino lole kau anu loa, a me nā pale lima a me nā pale wāwae ka pāpale me ka uhi pepeiao no ka pale ʻana mai ke anu nui pahu lāʻau lapaʻau liʻiliʻi palapala holoholo a me kaʻu kelepona akamai a me kaʻu mau ʻuea hoʻoikaika kekahi